كي انتقلت لبلد جديد، حاولت نشارك في الأنشطة المحلية. مشيت للمهرجانات والأسواق، وديما نتحاور مع الناس. أحيانا نروح للقهاوي ونتعرف على الشباب اللي عندهم نفس الاهتمامات. حبينا نخرج ونكتشف المدينة مع بعض، وبهذا الشكل تكونت صداقات جديدة. التواصل والإيجابية كانوا المفتاح في كل حاجة.